Kite tomota mowiyah. mowiyah te'e one gunane kite mangoin laten tan mayen te'e musti kite ahuleu siyio tokawasla wen'ne tiho pundamen weneto has mokutoki te sua'ne manginoaten kite mapiho pundamen mainapan sua'ne tan ore mararai' pundamen tewi makatak sualei marakel to musti sungu suru masaki teleni kite musti manutuo awak kite mapihi-piho pundamen wu kangen one to has huu mayang te'e pahureing kite siyiwo to pakawasah